Tena tiatiako izen̈y kôfa mibazary za. Mandeha amy toerana mpivarotana an̈y feky za, eo zey za afaky mizaha tsara, afaky manan̈o safidy. Aia hay ten̈a tiako? Karakory amy izey koa vanga ny raha io? Zay izen̈y tiako mande amy toeram-pivarotan̈a.